Ninamava ñu'untu tufi chi yaa taa, ta xiachi loo ta ni xiyo looi ra saara vixiva, vixika suva ñu'untu koo ini vaaka ra ta taaka ra xiaa nuni iini, tixia mi iini ya, ya ta kixa tukua chi tau suva mina ñu'untu yoo ra xiantia tuk tikuu mina tu itu vali'ka ra, yaa koo taxikana kuntitatu taxitu tachi, ta tikuiva vaxi ichi taka yia a ki kasa tuyaa tau sava ta xiaxhi ra moto, ya taku takaa ra moto kachiñuna ra, taku xiachi'ka ra yacha kachiñuna xinaa ta nta ii tu'utuna kuana kiina su yacha xinuuna ra taku taka ra, moto xiana kixa looka tuya quimica'ka tuu, a kasa loo tu ya iini su vaxi tikua xia'á ña'a, chin takuu ntii ña'a xintita ta xiachi'ka ra vaa xintita ta ku takaa ko'oka, xi xiaa mia iini yaja vaxi ntixiaa yaa ña'a, takuu koyo ya mi koyo ra nixiyo nuni ntaa koyo, taka ra koo kaya un tana ka ketao kaa tanuu tikuva xintita koyo taku takaa ra koo kaiya nuu xika vaai ko'o kio koyo, a taku ya taku yuva vali'ka yia xixio'ka ra koo kaiya nttaa xiachitu ya kaa xintitaa nta xia'a ituva, xintita miaka ra takaa ra koo kaiya chi nu xikavai kano koo ra tu nioo loo tia, tu niaoa ra. Tuku yuva xinti kana xiika ra, ya xintita'ka nta ye'e, ye'ea sava nanaka ta xiachi tau taka koo kata'ka vara ya xii <noise> ya takuu xi'i vali kaa, ta kixa safi chi xiara nuni kini ku'u mira taka, ya ta tu'u miina na yata ya ntee ñia yachi mina chejentu na ntee xiachio ra, ya takuva abril a marzo'ka ya kixiana chiina, takaa ra koo kaia chi tei xa safi ra kixa tikuvara chi tie xiaa mii takuva agosto kavi ku safi takaa ra, yan i'i ku'u kuenta miira tañuu tia sintixiara taka, vaxi kaava vaxi xiira nuni kixara ra ika kua'a tikua nisama ra, taku savana ntavi ntaka yia takachi vali sana'ka a sintiki sanana ra kooka tu ña'a nii miiri kuxiviri chi yaa koo ka, xii mia iini ra ichi yaava itia vali'ka, tikuu ña'aka ra ichi yaava xi'ira nii itu ra kokuchiñu kavi itu yaa kuntita mia takaa chi, ya sava itu ya tiempo takaa ra kuni loo kavi xinua ku koso looka tikui xia'a ra, ko kuu chiñu kaira kixia kani yaa ña'a nta'a kani taa'ka kani ña'a ra ko kuchiñu kaa'ra xii ya ta xiachji ra kuñiaa iku yaa tuju suva nuju kaana xiika kuñaa nina iku vaa xintita xa'a itu. takaa ra kixia'ka ra. Ni yaa katu na tu'uaka xia itu a kosou tie fertilizante xia'a ra koo tumi ntixiavia'ka chii saa kaa'ka yoa chi, ya xiachi ra taa mi tikui'ka kuiti kosona xia'a ra ntixia sava ra, takaa ra kokuni kaa'ka ntixia taa yia ni nujunina koo kana'ka taka chi suvika yaka kua chi nuni ni'i vaxi tunii mii xia tikui safi, un ya kani yoo kokana'ka ña'ana ni nujunina ra nii ntuchina ra, ni tintuyu vana, savana ntavi ntee ta lanchi vali sanana xina ra tu kana su sai yia xii mi ña'a yaa kan ña'a mii lanchika kuitiva kana xia ra, a tu kooturi'ka ra koo kunio tikiyo ña'a loo xia chi saa kuitia kuva vaxi sama vaa'va taka.